қосып отырған бір жарым келі дейді ержан байратов ағамыз
берген билетінің бәрін қайтып аламын ау
бізбен бірге болыңыздар үзіліс жасап алайық үзілістен кейін қонағымызбен бірге қайта ораламыз
жеке кәсіпкер ііі берік бахтияров бізде бүгін қонақта
сондықтан жұлдыз эф эм қосулы болсын ств арасындағы көреремендерге айтарымыз үзіліс жасаймыз бір бес ақ минут сосын қайта ораламыз
таңғы шоу
қайда қайда қайда ол орандың
қайда екен деп қара ойға салындым
іздеп сені мен талай
жаратылмай қалған бір арманның
өмірдің мәні кетпес ойымнан
не істейсің енді сен
әлем мықты сеннен
деп айтсын мейлі
оған көнбеймін
не дейсің
бәрібір берілмеймін берілмеймін
жетемін арманыма
маған қара оңнан қара
тұрамын әлі алдыңда
әнді тыңда мені сына
жаңа ғана күн көрген баламын
жетемін деп нұрына қаландым
естіледі ол қалай
дауылпаздай шулаған арманым
өмірдің мәні кетпес ойымнан
не істейсің енді сен
әлем мықты сеннен
деп айтсын мейлі
оған көнбеймін
не дейсің бәрібір берілмеймін
жетемін арманыма
маған қара оңнан қара
тұрамын әлі алдыңда
әнді тыңда мені сына
өмірдің мәні
кетпес ойымнан
не істейсің енді сен
әлем мықты сеннен
деп айтсын мейлі
оған көнбеймін
не дейсің бәрібір берілмеймін
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
жолда келе жатқан барша жолаушыларға жүргізушілерге ақ жол тіледік
жаңа ғана сағат тілі тоғыз нөл нөл деген әріптесіміз әсем нұрғали қазір студияда
әсем қайырлы таң

әсем енді өзіңізден тақырыпқа байланысты сұрасам егер сіз мейрамхана ашсаңыз ол қандай болатын еді
ерекшелігі неде болатын еді
ең біріншіден енді жанға жайлы орын болатын еді мхм деп ойлаймын
ааа одан кейін енді тағамдары да ы дәмді болуы енді мейрамхананың ең басты мақсаты шығар мейрамхана ашудағы мхм сол
жақсы әсемнің енді мейрамханасы ерекше екен иә
ііі әсем ііі тоғыз нөл нөл ііі жаңалықтар оқитын уақыт дайынбыз ба иә дайынмын кеттік ендеше
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
баянауылда өрт шықты
қазақпарат хабарлауынша ұлттық табиғи парк аумағында тұтанған өртті сөндіруге тоқсанға жуық адам мен тікұшақтар жұмылдырылған
яғни жиырма екінші қыркүйек күні кешке өскеменнен қазавиа орман қорғау республикалық мекемесінен ми сегіз тікұшағы жетті
ол өз жұмысына таңғы жетіден кіріскен
сондай ақ ауданға ми жиырма алты тікұшағы келетіні күтіледі деп мәлім етті павлодар облыс әкімінің баспасөз қызметінен
баянауыл ауданы әкімдігінің ақпаратына сүйеніп хабарлауынша ұлттық парк аумағанда мамандырылған он бір көлік алты өрт сөндіру техникасы үш ассенизатор көлік және үш мт үш тракторы тартылған
осыған дейін павлодар облысының әкімі болат бақауов тілсіз жауды ауыздықтау бойынша штаб құрды
жағдай жөнінде вице премьер роман склярға да баяндалған
әуе билеттерінің қымбаттығына байланысты тергеу басталды
азаматтық авиация қызметтер нарығында баға белгілеу практикасын зерделеу мақсатында ұлттық экономика министрлігі эйр астана және скат әуе компаниясына қатысты
қазақстан республикасы кәсіпкерлік кодексінде көзделген бұзушылық белгілері авиабилеттерге монополиялық жоғары баға белгілеу бөлігінде үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану бойынша тергеп тексеру жүргізуге бастамашылық еткен
тергеп тексеру үшін индустрия және инфроқұрылымдық даму министрлігі азаматтық авиация комитетінің шағымы негіз болды
енді авиабилеттерге қолданылатын бағалардың негізділігі бағаланбақ
елімізде келесі жылға арналған тегін дәрілерді сатып алу басталды
қазақпарат мәліметінше екі мың жиырмасыншы жылға сатып алынатын жалпы сомасы алпыс алты бүтін оннан бес миллиард теңгеге препараттардың үш жүз сегіз атауы жарияланған
таратылған ақпаратқа сәйкес тендер нәтижелері алтыншы қарашада шығарылатын болады және жылдың соңында медикаменттер бірыңғай қоймаларға түседі
екі мың жиырмасыншы жылға тегін дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету үшін дәрілік заттар мен медициналық ұйымдардың мың үш жүз он сегіз атауы бекітілген
қалған преператтардың республикада тіркелген аналогтары жоқ
сондықтан қазіргі уақытта оларда өндірушілерге шарттарды делдалсыз тікелей жасау үшін шақырту жолданады
бокстан ұлттық құрама елге оралды
қазақстан құрамасы екатеринбургте өткен әлем чемпионатында бір алтын бір күміс төрт қола жүлде жеңіп алған
жалпы медаль кестесінде ұлттық құрама үшінші орынға жайғасты
бекзат нұрдәулетов чемпион атанса қамшыбек қоңқабаев күміс медаль иеленді
ал сәкен бибосынов абылайхан жүсіпов тұрсынбай құлахмет және василий левит қола жүлдені қоржынға салды деп хабарлады спорт кейзет
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда күн бұлтты жиырма алты градус ыстық
елордада күн жауын шашынсыз ауа температурасы он алты градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм
ән көңілдің ажары
жарнама
назар аударыңыздар галакси ноут он
ноут он плюс сатып алсаңыз міндетті түрде сыйлыққа жаңа сымсыз құлаққап аласыз
қайталаймыз ерекше қуатты смартфонды таңдай отырып сіз галакси бадс жаңа буынның сымсыз құлаққаптарын тегін аласыз ноутбуктың қуатындай
кәсіби электрондық қалам және таза дыбыс сыйлыққа
өзіңіз үшін галакси ноут он ноут он плюс және галакси бадстың барлық мүмкіндіктерін ашыңыз
ресми сауда нүктелерінен сұраңыздар
кейселл смартфондары алты айдан бастап жиырма төрт айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі
кейселл смартфондары смартфонмен байланысқа бір төлем
кейселл смартфондары модельдер мен аксессуарлардың кең ауқымы
смартфон болса тек кейселден болсын
мекен жайлары кейселл нүкте кейзет сайтында
кейселл бұрынғыдан әлдеқайда жақын
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге
ютуб инстаграмм уатсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифіңді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
керемет бұл саңлақ бәрін де шаң қаптырды
қандай жылдамдық десеңізші
менің көргендерімнің ішіндегі ең жылдамы осы аударым
бұл жылдам аударымдар жусан банктің золотая корона аударымы
жусан банк пен золотая коронаның бағалы сыйлықтар ұтысына қатыс
толығырақ жетпіс жеті он бір телефоны бойынша
ал қыркүйекте елордамыз да супер жаз болады
бір ай бойы күншуақты ауа райы орнайды деп күтілуде
ал хуавейден сыйлықтар циклоны жиырма сегізінші қыркүйекте он сегіз нөл нөлде нұр сұлтан қаласындағы азия паркте тоқтайды
толығырақ хуавей мобайл кейзет аккаунтынан біле аласыздар
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
күнде түнде оян да ойна да күл де
асықпа бірге тол анайық
кімнен жұғады асықпа бірге толғанайық
таңғы шоу
иә достар таңғы шоуды жалғастырамыз
ортамыз толды қонағымыз келді
бүгін бізде қонақта кім екенін қазір ақбибі хамидолла айтып берсін
иә жеке кәсіпкер әрі сайрам шайханасының негізін қалаушы оның қожайыны бахтияр берік ағай
қош келдіңіз бәке
қош көрдік ассалаумағалейкум қазақ елі
нұрғазының шапалақтарын қабыл алдыңыз ба тыңдап отыр ма өзі солай сондай істейді енді
ыыы бәке қош келдіңіз енді бүгінгі тақырыбымыз дәл сізге арнап алып отырмыз мхм ыыы
тыңдармандарымыздан сұрадық енді ы мейрамхана ашсаңыз ол қандай болатын еді
ерекшелігі неде болатын еді деп
ы барлығы жазды енді көбісі тоқсан тоғыз пайызы халал қылып ашатын едім деп иә жазып отыр
біз айтып отырмыз енді халал мейрамханалар қазір көп қой деп
қалай ерекшеленуге болады деп
сіз енді мейрамхана аштыңыз мейрамханаға мейрамхананы ашқанға дейін қалай ойладыңыз қалай ашсам болады деп жоспарладыңыз
і негізі жоспар бойынша көп қой адамға тіке алдына ерік берсе ыыы жаңағы мен келе жатқан кезде жол жөнекей тыңдап келдім негізі
ммм біреулер айтты дегустация ретінде қойсаңыз иә иә болады деген сияқты айтты
ыыы жаңағы көптеген нәрселер ұнады ержан баратов ағамыздың да айтқаны ұнады жаңағы
қазақи қылып не қылсам деген сияқты айелдер бөлек ерлер бөлек деп
бірақ енді барлығын олай жасап тастауға болмайды деп ойлаймын
қазақ та енді барлығы қатты діндар емес қой мысалға әйелдер бөлек ерлер бөлек қылатындай
енді мейрамхананың бірінші мақсаты не мақсаты дәмді адамның қарынын тойғызу ғой былайша айтқан кездегі
сондықтан да бірінші дәмді болу керек ол обязательно
ашуға дейінгі менің ниеттенген менің жоспарым бойынша әлі ашқан жоқпын шыны керек
өйткені оның барлығы ыыы өзіңнің ойыңдағының барлығын дұрыс жасау үшін ыыы қаржылай да бүкіл бар мәселең шешілуі керек те мхм өйткені шыны керек
біздің де ойымызда қиялымыз да мақсатымызда басқаша бұдан да ыыы бес он есе күшті қылып ашу жоспарда бар
мхм негізі алла қаласа ол күнге де жетеміз
мхм бірақ барлық нәрсе алланың қалауымен деп ойлаймын
қазіргі жасаватқан нәрсеміз кішігірім болса да ішіндегі кухнядағы кішігірім кемшіліктердің қателіктерін біліп соны алдын алу тәжірибесі деп білемін
мхм енді жаңа сіз қаржы деп қалдыңыз ғой қаржы да керек деп
бір тыңдармандарымыз жазды ыыы енді ақшаң болу керек ыыы кәсіп ашу үшін жаңағы мейрамхана ашу үшін немесе байдың баласы болу керексің деген сияқты бір пікірлер айтты иә әйтпесе аша алмайсың деген иә қаншалықты келісесіз
байдың баласы болу керек деген енді шарт емес шығар ешқайсымыз қатты байдың баласы емеспіз
енді ақшаң болу керек қой кез келген кәсіп жасау үшін мысалы неше
енді әртүрлі егер қымбат ресторан ашқың келетін болса қымбат ақшаң керек деген сияқты нәрсе
біздің тұрған жерімізде егер сіздер енді көршісіздер ғой білесіздер бұл жерде біз көп ремонт біз өзіміз жасадық мхм негізі
ыыы көп жерін соқтық жартысынан көбін өзіміз зданиені өзіміз соқтық мхм
сондықтан да бізге ыыы былайша айтқан кезде әжептеуір ақша кетті
ал бір жерден дайын тұрған кафені ресторанды алатын болсаңыз ы жалға алатын болсаңыз ы көп ақша кетпейді негізі мхм
ыыы үнемдірек дейсіз жалға алу жалға алу үнемдірек бірақ жалға алған кезде егер барлығы дайын болса
иә өзіңдікі болғанға не жетсін тамаша ән тыңдап үзіліс жасап алайық ә
сұхбатымызды сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
дыбыс әр түрлі аспаптар айнала
жарық шамдарға толы сахна
тыныш тұруға болмайды жай ғана
тыңда әуенді келіп жақында
жаңа әуенім таяпты өлеңім оятты
денеңді қозға да қимылдат аяқты
жағылған оттар ай шашылған шоқтар ай
алаулаған алаңға пер енді тоқтамай
лаула лаула қараңғы
әнге бөлеп санаңды
тиме тиме тоқтатпашы әнді
жаула жаула жанарды
тоздыр бірге табанды
биле биле дене қыздыр алаңды
дейді бұл орта мүлде тыныш емес
бұрма мойынды жұм да көзіңді
мейлі десе де саған дұрыс емес
тыңда тек қана тыңда өзіңді
жеңбейтін кездері
сенбейтін өздері
тілегің уақытың
жүрегің түзелер
тергейді өздері
көрмейді көздері
сен өзің ісіңе сене біл
қайтесің өзгені
лаула лаула қараңғы
әнге бөлеп санаңды
тиме тиме
тоқтатпашы әнді
жаула жаула жанарды
тоздыр бірге табанды
биле биле
дене қыздыр алаңды
лаула лаула қараңғы
әнге бөлеп санаңды
тиме тиме
тоқтатпашы әнді
жаула жаула жанарды
тоздыр бірге табанды
биле биле
дене қыздыр алаңды
жарнама
білесің бе балам бұрын бізде бәрі жеңілдіксіз болатын және біз тіпті купондар жинағанбыз түсінесің бе купондар карл
ал қазір бәрі оңай шиккард мобильді қосымшасын жүкте де қаланың түрлі мекемелеріне алпыс пайызға дейінгі жеңілдікпен бара аласың
шиккард өзіңе көмек ал
үшінші тауарға елу пайыздық жеңілдікпен көбірек сатып ал
алсердегі эксклюзив
отыз екі мегапиксельді алдыңға камерасы және дисплей арқылы саусақ ізін түсіретін сканер бар
вива ви он жеті нео смартфоны айына бар жоғы он мың төрт жүз он алты теңгеден он екі айға бөліп төлеумен
алсер сіздің жаныңызда
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ассалаумағалейкум және қонағымыз дейді азамат ы арыстанұлы
мейрамхана ашатын болсам таза қазақша сөйлеп отырғандарға жиырма пайыз жеңілдік
есептесетін кезде қазақтың тарихи тарихи сұрақтарын қойып елу қырық пайызға дейін жеңілдік жасатар едім дейді азамат
қазақ хандығын сұрап па иә қалай ойлайсыз іске асады ма бұл
негізі іске асырса болады идеясы идеясы күшті негізі мхм іске асырса болады
мхм бірақ енді ұлтқа бөлу деген кішігірім нелер болуы мүмкін а былайынша негізі мақсаты күшті мхм
ендеше достар берік мырзаға ыыы керемет сауалыңыз болса қойыңыздар ыыы ғазизхан шекербековтың концертіне екі билетті ұсынатын боламыз
иә сондықтан бізбен бірге болыңыздар сұрақтарыңыз болса қойыңыздар
енді бәке өзіңізбен танысайық енді
біз білеміз кейбір тыңдавотқан тыңдармандар білмейтін шығар қай жердің тумасысыз
иә үйіңізде неше бала бар дегендей отбасылысыз ба әлде әлде бойдақсыз ба
негізі ііі оңтүстіктің тумасымын жетісайдан
қазір мақтаарал ауданы қазір жетісай ауданы болды
ыыы сояқта оқыдық одан кейін екі мың төртте алматыға келдік
осы жақта оқыдық үйлендік осында қалдық
ііі қазір үйленгенмін бес бала өзіңіз өз еркіңізбен қалдыңыз ба әлде біреу қалдырды ма
негізгі елу де елу деп па қазір айта алмаймын енді
жоқ өз еркіммен ғой әрине енді алматыға алматыға келген адам ыыы алматыға ғашық болып қалады үйреніп қалады ғашық болып қалады деп ойлаймын
өйткені біз енді шымкентке барсам негізі қап енді былайша айтқан кезде африканец сияқты болдым ғой негізі

ммм шын мәнісінде мен ауылға барсам ы бір сағынып барасың ғой ауылға кәдімгідей сөйтіп екі үш күн болғаннан кейін қайтқың келіп тұрады

жол жақсы ма айтпақшы сіздерде
ыыы жол қазір енді шымкент саырағашқа дейін жолды күшті қылып жасап қойды мхм
сарыағаштан жетісайға дейін біраз нашарлау бірақ жөнделіватыр иншаллах мхм жөнделеді
бізде енді түрі жаман ана жол шуда және мойынқұмда сондықтан
мен өзім дейді аспазбын менің мақсатым мейрамхана денсаулық деп аталатын еді
неліктен дейсіз ол жерде тамақ мәзірлері калориясымен жазулы тұратын еді дейді сариев м к жолдаған екен бұл хатты
сіздер де сұрайтындар бола ма мысалға мейрамханаға келген кезде бұл астың калориясы қанша деп жаңағыдай қатты қуырылған ба қуырылмаған ба деген
негізі олай сұраған мен өзім кейде өзім де қызмет көрсетемін сондықтан да ондай сұраған адам болған жоқ
бірақ мен ойлаймын ыыы керек адамдарға ол қатты қажет болады деп ойлаймын
диетада жүрген адамдар бар немесе жаңағы сахармен ауыратындар иә иә көбінесі диетада жүретіндер қыздар деп айтайықшы мысалға
бірақ енді олар соларға тиімді деп ойлаймын
тамақтан түрінен көрінеді ғой мысалы лағман жесең ол енді көрініп тұрады енді кәдімгідей калориясы өте көп дегендей мінекей
сайрамда жұмыс істейтін ағамыз ғой дейді мила закаус алматы парақшасының иесі жолдаған екен
ол кісі ол жерде жұмыс істемейді ол жердің бастығы
бәке бір әнші даяшы қызыңызды ерте келмедіңіз бе бір жанды дауыста ән тыңдайтын едік дейді
ержан маратов аға ма жазывотқан
ондай бар ма сіздерде біздің негізі даяшылардың барлығы өнерлі мхм сонымен жанды дауыста өте жақсы ән айтады
ол кісі қайда мен білмейді екенмін қалай білмейсіз
негізі өзінің инстаграмына әрдайым салып отырады бір әйтеуір сағат тоғыздан кейін бір өздері кеш ұйымдастырады сосын барып иә ән айтады
ыыы даяшыларды жалпы қалай таңдайсыз
ыыы қателеспесем жиі ауысып тұрады әлде мен жиі бармаймын ба
жиі ауысып тұрады
негізі бізде і нәрсе бар да ыыы қазақстанда ы даяшы деген бір уақытша жұмысы деп көреді негізі көпшілігі
сондықтан да келіп пока бір нормальный жұмыс тауып алғанша уақытша келіп бір ай екі ай жұмыс жасайын деп істей тұрайын істей тұрайын деп ойлайды да барлығы
бірақ ыыы бізде мысалы даяшылар жүз жүз мыңнан жоғары табады жүз елу мың жүз қырық мың бізден көп айлық алады жүз сексен мың теңге ақша табатын даяшылар бар мхм
бірақ ы бізден шығып басқа жерге жетпіс сексен мың теңгеге жұмыс жасайды ммм негізі көпшілігі менің білетіндерім де бар да
сондықтан да ыыы бізде енді психологияны өзгертпей ііі даяшыны бір серьезный бір не жұмыс деп көп қарамай көп ауыса береді
оны тек қана бізде емес көптеген ы мейрамханаларда сондай нәрсе ауысады мхм
бүкіл менде өзімде ғана емес бірнеше достарым бар жаңағы кафесі бар рестораны бар барлығының проблемасы осы нәрсе ғой негізі даяшылардың проблемасы
мхм енді алдағы уақытта бір тағы да бір сұрағым бар еді осы даяшыларға байланысты алдағы уақытта осы сұраймын иә әзірге тамаша ән тыңдайық мәке үзіліс жасап алайық сұхбатымызды сосын жалғастырамыз
достар бүгін бізде қонақта жеке кәсіпкер ііі сайрам шайханасының негізін салушы ы берік бахтияров ағамыз
бізбен бірге болыңыздар сұхбатты жалғастырамыз үзілістен кейін
таңғы шоу
көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде
ақ бұлттардан әсем бейнең көрінгенде
сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірдің
ұлылығын жүрегіңмен сезінгенде
көрсетіп жалғандықтың аз жағын
көтертіп бар шындықтың салмағын ауыр салмағын
қиындық өтсе жарық бар алда
жетесің жеңіс деген аралға әсем аралға
көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде
ақ бұлттардан әсем бейнең көрінгенде
көрсетіп жалғандықтың аз жағын
көтертіп бар шындықтың салмағын ауыр салмағын
қиындық өтсе жарық бар алда
жетесің жеңіс деген аралға әсем аралға
жан жағыңнан қараңғылық қоршағанда
бір сәуле бар көрінетін аңсағанға
жүрегіңнен жүрегіңнен жарық сұрап
қарсы алдыңнан жол көрсетер ол саған да
жарнама
баршаға сәлем баршаға сәлем сәлеметсіздер ме сенсация
осы күнге де жеттік
мен қазір барлығымызға таныс хикаяның жаңа маусымы туралы емес атф банк беретін кредит бойынша ең аз ай сайынғы төлем туралы айтып тұрмын
қошеметтіп қояйық достар
атф банктен кепілсіз және комиссиясыз кредит ресімдеңіз және артық ақша төлемеңіз
жиырма төрт жиырма төрт нөміріне қоңырау соғыңыз
атф банк максималды кредиттеу мерзімінен атф банк ақционерлік қоғамы кепілсіз кредит өнімі бойынша төлемнің есебі
активтің ең жақсысы бір тарифтік жоспарда
ютуб инстаграм және басқа да әлеуметтік желілерді лимитсіз пайдалану мүмкіндігі
тариф ішінде минуттарды смс пен мегабайттарды айырбастау
он екі гегабайт интернет трафик
қазақстанның басқа ұялы операторларына жүз жиырма минут және желі ішіндегі лимитсіз қоңыраулар
осының барлығы актив ұсынған супер комфорт м
толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
актив хабарласа өмір сүр
қымбаттым демалысқа тартып кетсек қайтеді
жақсы болар еді бірақ қымбат қой балалардың оқуына пәтерді жөндеуге ақша жинау қажет
сбербанктің депозиттері жеке еселенген сенімділік және жылдық он үш бүтін оннан бес пайызға дейінгі тиімді мөлшерлеме
ақшамызды сақтаймыз да көбейтеміз де әрі демалысқа да жетеді
сбербанк депозиттері сбербанк нүкте кейзет
әй сен не білесің
мынауың бар емес пе иә пейджер көрмеген қыз ғой доктор албанға билемеген иә
таня булановаға жыламаған қыз ғой
шашын қантпен қатырмаған қыз ғой мынау бесіктен белі шықпаған дей салшы созбай ақ
жаңа маусымда жаңа әзілдер
зың зың күлпәш жұмыс күндері сағат жиырма бір қырықта жетінші арнада
ал қырқүйекте елордамызда супер жаз болады
бір ай бойы күншуақты ауа райы орнайды деп күтілуде
ал хуавейден сыйлықтар циклоны
жиырма сегізінші қыркүйекте он сегіз нөл нөлде нұр сұлтан қаласындағы азия паркте тоқтайды
толығырақ хуавей мобайл кейзет аккауынтынан біле аласыздар
виза урбан көзір сенің қолыңда жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл виза урбан
үш ай пайызсыз сатып алынған зат үшін чекті қайтарар виза урбан
оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір
виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласың
сулпак ұсынады
ерекше самсунг а қырық смартфоны
жиектемесі жоққа дерлік дисплей керемет камералар және тағы да басқалар супер бағамен
жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап әрі әр смартфонға сыйлыққа пауэрбанк
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
ал таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және берік ағай сізден сұрайын деген едім ы жалпы сіздің алғашқы кәсібіңіз қандай болды неден бастадыңыз және сіздің алғашқы табысыңыз қанша болды
ыыы енді біздің алғашқы табысымыз біздің алғашқы кәсібіміз екі мың жетінші жылы университет бітірген кезде рамазан деген досым бар мхм сол екеуміз ыыы нан шығарғанбыз
наубайшыларды нан жабатын өзбек ағайындарды шақырып аха ыыы сөйтіп тандыр нан сатқанбыз

иә өзіміз олар түнімен пісіреді біз таңғы сағат алты жетіде барамыз машинаға басып алып пробка қалада пробка болғанша бүкіл қаладағы нан сататын дүкеншіктерге тарқататын тұғынбыз мхм сөйтіп
сөйтіп бес алты ай жұмыс жасадық
негізі сол кезде біз күніне енді екі мың жетінші жылы күніне отыз мың теңге табатын дәрежеге дейін жеттік ооо күніне отыз мың табатындай
енді ол ы университет бітірген жас балалар үшін негізі өте жақсы табыс еді иә мхм
бірақ кейін ы бір күнде өзбек ы наубайшылырымыз кетіп қалды
не болды неге бәрі кетіп қалды ма бәрі кетіп қалды
өйткені мынандай нәрсе жұмыстың ыыы жұмыс тоқтамауы үшін негізі олар кезектесіп үйіне барып келуі керек те мхм олар барлығымыз өзбекстанға барып келейік деп сұранды біз жіберген жоқпыз
ы яғни үш төрт адам жұмыс жасайды ыыы үшеуің бір үшеуің жұмыс жаса біреуің барып кел бір аптаға анауың келген соң басқаң бар
сондықтан да ы олар ақшасын күндегісін күнде береміз
бір түнде жоқ кетіп қалды
ескерткен жоқ наубайшыларымыздың қасында жүрген кісі звондайды берік сендердің жұмысшыларың жоқ қой мына жақта деп
сөйтіп біз түнде екеуміз досымыз екеуміз барамыз жоқ
өзбек ағайындар болған соң жаңағы милиция кызметкерлері әкетіп кетіп қалды ма деп бүкіл ровд ны араладық
енді неге бірінші хабарласпадыңыздар әлде алмады ма
жоқ ол телефондарын өшіріп тастаған ааа сөйтіп ііі жаңағы төрт бес сағаттан соң өзбекстандық нөмірмен звондап тұр берік ака ренжімейсіз деп

сөйтіп сөйтіп бес алты айлық еңбегіміз босқа кетті
босқа кеткенде енді ол жерде мынандай ғой кез келген кәсіпте алғашқы үш төрт ай қатты пайда таппайсыз
мхм енді оны белгілі бір дәрежеге жеткен кезде ғана пайда тауып бастайсыз
біздің енді енді пайда тауып нан жейтін уақытымызға жеткен кезде лақтырып кетті
ойбой одан кейін басқа наубайшыларды алып келдік
енді бір і негізгі аспаздардың бір аспаздың жасағанын екінші аспаз жасай алмайды мхм
сонда да наубайшыданда да бір нанды жасаған наубайшылар екіншісін жасай алмайды сөйтіп екіншісін алып келдік ол оны жасай алмай қалды
басқа біздің алдыңғы клиенттеріміз одан былайша айтқан кездегі бас тартты деген сияқты мхм нандарың өзгеріп кетті бұзылып кетті

енді шайхана ашуды қалай ойладыңыз қалай жоспарладыңыз қайдан идея туындады
біз мына шайхананы ашқанға дейін біз алма арасанда ыыы тойхана алып тойхананы жүргізгенбіз
мхм ыыы кәдімгі үлкен екі жүз елу адамдық тойхана бір жарым жылдай жүргіздік
асханалардың ыыы қандай пайдалы бар екенін қандай плюсі бар минусы барын кішігірім зерттедік
сөйтіп мынау сіздердің тұрған жерлеріңіз бізге қатты ұнады мхм
мына жерде қаланың ортасы ғой былайша айтқан кезде қаланың ортасы сондықтан да осы жерді да сол кезде біз жалға алып ыыы кішігірім ремонтын жасап бастағанбыз
ар жақты тапсырған соң ыыы кейін осы жерге келіп көштік бәрекелді
ассалаумағалейкум дейді қайырлы таң болсын аспаздың ойбой қате қате хат келген екен былай дейді қайырлы таң мейрамхана ашатын болсам бір қиялдап тастайын дейді ақсәуле бақытбек
мейрамхана атауы акимат қайда отырсың десе акиматтамын ғой деп отыратындай дейді мхм
екінші дейді бұл мейрамханада сізді не күтеді
кірген жерден бастап деп ақсәуле а кірген жерден бастап оркестрдің сүйемелдеуімен ооо қызыл кілемге жұлдыз секілді сезінесіз дейді
үшінші жоғары санаттағы қызмет көрсету төртінші эмоцияға толы атмосфера бесінші қазақылық қанымызда бар ғой қазақстан тарихы туралы деп хат үзіліп қалған екен
қазақстан туралы мәлімет шығар енді иә мхм
қаншалықты мейрамхананың жаңағы атақты болуына оның атауы әсер етеді
мысалы жаңағы акиматтамын деген сияқты маған бәрі ұнады тек сол акимат деген атау ғана ұнамады негізі неге маған ұнады
білмеймін негізі атау қатты әсер етпейді деп ойлаймын
біз енді сайрам деп қойдық не үшін сайрам деп қойдық өйткені оңтүстік қазақстан облысында ыыы аудандардың ішіндегі сайрам ауданы тамақты өте дәмді жасайды
өйткені сайрам ауданында өзбек ағайындар мен қазақ ағайын өзбек ағайындар өте көп тұрады
енді шыны керек ыыы біздің қазақи тамақтан гөрі өзбек ағайындардың тамағы бір біздің қазақтан гөрі арзандау болады и ыыы жақсы жасайды шыны керек
біздегілердің барлығы жаңағы бешбармақ деп білеміз тағысын тағы ғой негізі мхм
жандәуренде айтып жатыр ғой мен бешбармақ жегім келді бірақ таба алмадым
ия бешбармақ жейтін жер бар бірақ қымбат
мхм өйткені бешбармақ десе біз етті елестетеміз
еттің қазіргі уақытта килограмы қымбат
қымбат болғандықтан көп қарапайым халық күнде бешбармақ жей алмайды мхм
яғни бір бешбармақтың бір порциясы үш төрт мың теңге болу мүмкін жақсы бешбармақ үйдегіндей бешбармақ та иә иә
ал палаудың ең жақсысы үш төрт мың теңге емес біздің палау алты жүз елу теңге тұрады
ал біздікіндей палауды басқа жақта екі үш мың теңгеден сатады
оның разницасы жоқ яғни олар етті көп салып береді немесе күріші қымбат деп айта алмаймын
өйткені оларда біз сияқты күріштен жасайды яғни біздің де күрішіміз почти сегіз жүз теңге мың теңге тұратын күріш
сол сияқты сары сәбіз жаңағы ноқат енді сіздер жеп жүрсіздер ғой
бәрекелді енді мінекей осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық енді ән тыңдайық әннен кейін жалғастырамыз таңғы шоуды
эфирде таңғы шоу
сөндірме көңіл жарығын
тағдыры бар ғой бәрінің
жеңе алмай әлі жүрсің бе
жүректің әлсіз әмірін
қинама бекер өзіңді
әніңе қосып сөзіңді
жолыңды тауып кете бер
басқаға арнап сезімді
бол ие берген бағаңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
үзілмей сенің үмітің
армандай берме күні түн
жаралай берме жаныңды
жөніңді білші жігітім
өтеді мен деп күндерің
өседі мен деп гүлдерің
бәріне себеп болғаным
биікте сенің жүргенің
бол ие берген бағаңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
бол ие берген бағыңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
бол ие берген бағыңа
отына өзің жалында
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
болмаймын мәңгі жаныңда
сағынба мені сағынба
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
мына жігіт өте салмақты сондай сабырлы сөйлейді екен сөз саптауы күшті екен дейді боташ жолдаған екен
бәке сізге берік мырза сіз үшін сайрам шайханасын бес қана сөзбен сипаттап берсеңіз дейді
өзіміздің ііі жаңағы кәсібіңізді бес сөзбен сипаттап берсеңіз
дәмді алматыда ең дәмді ең қолжетімді бірінші палау жегіңіз келсе сайрам шайханасына келіңіз
ассалаумағалейкум дейді ііі отбасын құрғансыз ба дейді иә
ііі мен шаңырақ көтергеніме он бес жыл болады дейді жиырма бесі күні концертке билет бұйырса керемет сыйлық болар еді дейді он бір нөл бір сексен бес парақшасы иесі жолдаған екен бұл хатты
енді жақсы бір хат жолдап көріңіз немесе берік ағайға жақсы сұрақ қойсаңыз мүмкін эфир соңында сізге беретін боламыз мхм
енді бәке сіз өзіңіз аспазшыларды қалай таңдайсыз мынау даяшыларды
ііі белгілі бір критерий қою керек пе иә қандай сауалдар қоясыз келген кезде
негізі аспазшының бірінші қызметі асты дәмдеп дайындау ғой негізі
мен өзім кейде палау басамын енді мен инстагарамда көрсеңіздер кейде өзім палау басам иә
шайхана ашқанға дейін де мен үйде кейде жаңа мейрам кезінде де сегізінші мартта деген сияқты үйдегі әйеліме істетпей өзім палау басып
аха үйленбей тұрған кезде мен әпкелеріммен алматыда жаңағы квартира жалдап тұрғанбыз сол кезде де палау басып беретінтұғым менің палауымды жақсы көретінтұғын берік сен жасашы жасашы деп мхм
сол үшін ііі бірінші тамақты дәмді істеу керек
одан кейін тұрақтылық адалдық
өйткені бізде шыны керек тұрақтылық болмаса ыыы жұмыс жүрмейді аспаздарда
тем более аспаз ауысқан сайын жаңа айтып өттім жаңа бір аспаздың жасағанын екінші аспаз жүз пайыз қайталай алмайды мхм ұқсатуы мүмкін бірақ қайталай алмайды
ал күнделікті бір нәрсеге үйренген адам ыыы екінші мәрте ол аспаздың ауысқанын сразу біледі
мысалы біз білесіздер бастамасында бізде тандыр самса болды мхм иә иә иә алматыдығы мен айтайын алматыдығы нөмір бір самса деп мен айта алатын едім өйткені қабырғамен самса қазымен самса болды да
біздің сол аспазшымыз ы нан жаңағы тандыр нан это тандыр самса жабатын неміз кетіп қалды
енді басқасын алып келдік бірақ оның жасағанын жасай алмады
ммм мен оны сатқан да жоқпын просто айттым жарайды онда қоя салайық
ол кісі не себепті кетіп қалды бәрі кетіп қала береді екен
енді олар басқа шет елдің азаматы өзбекстанның азаматы ааа қазақтар емес
ыыы сондықтан да олар өз елінде жүрген бәрібір жақсы ғой негізі
негіз осы мақсатта біз көптеген нәрсе айта аламыз да өйткені мхм
біздің қазақтар да мысалға кореяға барып басқа жаққа барып жұмыс жасаватыр ғой мхм ал негізі жұмыс жасамауы үшін әркім өз елінде жұмыс жасау үшін біздің экономикамыз жақсы болу керек
экономикамыз жақсы болу үшін барлығымыз қазақ кәсіпкерлерін қолдауымыз керек мхм
ыыы енді ол келіп барлығыңыз сайрамнан келіп тамақ ішіңіз деген сөз емес бірақ қазақ кәсіпкерлерін қолдауымыз керек те
бірақ өкінішке орай дәл кәзір соңғы төрт бес жылда айта аламын мен ыыы қырғыз өзбек ағайындардың кіші және орта кәсібі қазақтың кіші және орта кәсібінен әлдеқайда алға шығып кетті әлдеқайда алға шығып кетті
біздің қазақстанда үлкен кәсіп і бар өйткені біздің аллах тағала бізге берді
мұнайды берді газды берді деген сияқты кен орындарын берді оны тек қана үлкен мемлекетте немесе үлкен инвесторлар айналасуы мүмкін ал қарапайым халық ол кіші және орта кәсіппен айналысады
ал кіші және орта кәсіп дамуы үшін ыыы біріншіден қазақтар кәсіпке ұмтылу керек
екіншіден әрбір қазақстандыққа айтатыным ләжі барынша барынша қазақтан сатып алуға қазақстандық заттарды сатып алуға ұмтылғандарыңыз жөн мхм деп аяқтайсыз деп аяқтаймын жақсы
бәке енді сөзіңізді үзе тұрайық осы жерден үзіліс дейді
үзіліс жасап алайық достар сосын сұхбатымызда жалғастырамыз бүгін бізде қонақта жеке кәсіпкер берік бахтияров
бізбен бірге болыңыздар жұлдыз эф эм нен алыстамаңыздар
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
өмірім сезім нұрға боялды
өзіңді ойлап таңда ояндым
сен деп ояндым мен аяулым
баласам сені мінсіз лағылға
ойлама сүйме дейсің шағына
жанды жаралап оу тағы да тағы да
арманда мені қалдырма
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес кешір мені
өзгермес сезімімді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама
үмітімді өшірмеймін
ойымның жетегінде ерген ем
шығарып махаббатты төрге мен
жүрек сенделді оу сен деумен оу сен деумен
бақыт деп сезімімді таныдым
сыйлайын дегем соның жарығын
байлаулы саған бұл тағдырым
бүгін де сені сағындым
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес кешір мені
өзгермес сезімімді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама
үмітімді өшірмеймін
өзіңді ойламауға бола ма
мүмкін емес мүмкін емес кешір мені
өзгермес сезімімді бағала
жүрегіңмен түсін деймін
мейлі сен маған күліп қарама
үмітімді өшірмеймін
өмірім сезім нұрға боялды
өзіңді ойлап таңда ояндым
сен деп ояндым мен аяулым
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
не ғой егер қойған сұрағымыз ұнаса шайханаңызда палау жейміз бе дейді ойбай мадина досимова
жейсің жейсің мадина ханым сізге әрқашан есік ашық қой
тамақ бизнесіндегі ең ескеретін нәрсе не дейді бикеш хендмэй
енді ең ескеретін нәрсе бірінші тамақтың дәмді болуы
тамақ дәмді болса негізі кез келген адам кез келген жерге іздеп барады мхм
ыыы каппадокияда жүрміз дейді бал айы шарлар ұшпай жатыр күн жел деп дейді ғаламбек жолдаған екен
неден қорқасыз дейді яғни фобиаңыз әйеліңіз бен тоқалыңыздан басқа дейді ержан ба ыхы
бәрін біледі иә бұл кісі
негізі қорыққанда мен биіктіктен қорқамын мхм биіктіктен қорқамын басқа көп нәрседен қорықпаймын негізі
мхм ұшқанда не істейсіз сонда
ол самолетта ғой ал бірақ өзім биік бір зданиеге шығып бір үстінен қарасаң бір құлап кететін сияқтысың да ммм басың айналып
үлкен қалада бизнес бастау қиын болды ма дейді
негізі шынымен ниет негізі бизнесті кез келген адам бастай бермейді деп мен ойлаймын
бизнесті і былайша айтқан кезде рухы бар духы бар дейді ғой былайша айтқан кезде сондай адамдар ғана бастай алады
өйткен барлық адамның бизнесмен болғысы келеді
бизнес бастағысы келеді мхм бірақ көпшілігі не үшін бастай алмайды өйткені қорқады
ы тәуекелге барудан қорқады иә сол үшін бастай алмайды
ыыы мен алматыда болсын шымкентте болсын немесе астанада болсын кез келген уақытта бизнесті бастай аламын
енді сіз сияқты қорқынышыңызды қалай жеңуге болады мысалға мен өзім қорқамын
мен бірінші очередте құдайға тәуекел ете білу керек деп ойлаймын
адам тәуекел еткен адам ыыы өйткені барлық риызықтың да жақсылықтың да жамандықтың да құдайдан келетінін білген адам ол құдайға тәуекел етіп ы жолға шыға алады мхм
жасырын қабілетіңіз бар ма дейді жексенбі күні палауды өзіңіз жасайтыннан басқа дейді
жасырын қабілет дегенде ыыы енді жоқ кухняда жоқ
былайша негізі ыыы ән айтатын шығарсыз мүмкін домбырамен күй шертетін шығарсыз
өлең оқимын негізі өлең оқимыз енді бүгін қонақкәде сұраймыз енді өзіме ұнайды
бірақ енді күшті оқимын деп айта алмаймын өзіме өзіме ұнаса мен кейде кейбір өлеңдер бар мені өзі шабыттандырады
мен өзім кейде за рулем кетіп бара жатсам бір өзім болсам өлең оқып кетіп бара жатамын да
қасымдағылар түсінбей қарайды да кәдімгі эмоциямен қолмен былай керемет
мен бірінші рет естіп отырмын шынымды айтсам мен ән айтамын жолда келе жатсам
қазақстанда сіз мойындайтын нөмір бірінші аспаз і кім дейді ақсауле бақытбек
немесе осы жаңағы кәсіппен і айналысатын адамдардың ішінде нөмірі бірінші кім сіз үшін кәсіппен сіздің салаңызда
менің саламда алматыдағы деп айтайыншы бүкіл ресторандардың нөмір бірінші ең көп сауда жасайтын менің ойымша парадайс асханалар желісі
ааа иә алматы бойынша даже қазақстан бойынша ең көп сауда жасайтын деп айтайыншы
қалғандарының жарнамасы одан күшті болуы мүмкін
бірақ ыыы былай адамдардың көпшілік баратыны көп адамды ұстап қалғаны әрқашан барсаң адамдар толып отыратыны тамақтарының дәмділігі оны оны жүйелендіріп сол жүйені ұстап тұрған адамдардың бірі сол кәсіпкерлерді мен қатты мойындаймын мхм менің саламдағы
бойдақ қошқардың сорпасы дәмді дейді сол рас па дейді
рас иә ол анандай ғой несі бұзылмаған да әлі уланбаған да
ііі демалыс жоқ сізде білеміз дейді жалпы қандай демалысты аңсайсыз бір екі күн болса да дейді ержан маратов ағамыз
негізі мен ойлаймын әркім өзінің сүйікті ісімен айналысса оған демалыс қатты қажет емес деп
мхм менде демалыс жоқ дегенде ыыы мен өз өзіме бастықпын қай уақытта тұрамын қай уақытта жатамын өзім білемін сондықтан да әр күн маған демалысқа мұқтаж емеспін негізі
әй тоқал туралы айтпаймыз дейді мадина досева жолдап отыр бұл хатты
инвестиция туралы толық айтып берсе дейді жас кәсіпкерлерге қандай инвестиция салуға болады дейді асеке
негізі і инвестиция негізі мынандай нәрсе ғой кәсіппен а кәсіппен айналысу үшін көптеген біздің жастарымызда мынандай сұрақ бар а ыыы кәсіппен неге айналыспайсың деп мысалы жандәурен сізге сұрақ қойсам неге айналыспайсыз
менің уақытым жоқ қалжыңдаймын маған уақыты келмеген сияқты
уақыт келмеген сияқты уақыт қайдан келеді
уақыт енді отыздан асқаннан кейін келетін шығар деп ойлаймын енді ақыл ес тоқтатқанда десеңізші
ыыы негізі көптеген жастарға сондай сұрақ қойсақ олар айтады менде ақша жоқ деп айтады мхм ақша жоқ пока бастауға ақша жоқ деп айтады
негізі мен айтамын егер сіздің идеяңыз керемет болса сіздің идеяңызды қолдайтын сізге инвестиция салатын адамдар жеткілікті мхм біздің қазақстанда да жеткілікті
сондықтан да бірінші ақшадан бірінші сіздің идеяңыз күшті болса инвестиция келеді ақша сізді іздеп келеді мхм
ақшаны қайдан табуымызға болады мысалға жаңағы сізге инвестиция құятын адамды
өзің іздейсің ғой өзіңіздің сіздің мысалғы танысыңыз өте көп сол таныстарыңыздың ішінен ақшасы бар азаматтар да бар
соның ішіндегі ақшасы бар азаматтың барып өзіңіздің идеяңызды қорғай алуыңыз керек мхм
бәке қандай кітап оқыдыңыз дейді сол оқыған кітаптардың арасындағы кейіпкерлерге өзіңізді ойбой қайсысына ұқсатасыз дейді қысқаша айтқанда осындай болсам екен дейтіндей дейді әділет шаяхмет жолдаған екен
кітап енді көп оқыдық мен негізі бизнестегі ұстазым бар сайдмурод давлатов деген кісі мен ол кісіге негізі ұқсағым келеді